Ny royaume uni moa izany dia firenena lehibe anakiray mbola hoentina mpanjaka, ny mpanjaka Charles moa izany no mitondra amin'izao an, teo alohany teo alohany a ny reniny Elizabeta, izay efa nodimandry teo an, dia i Charles indray moa izany no mpanjaka an. Ny Royaume uni moa dia manana ny volany livre sterling izany anisany matanjaka ihany koa. ny Royaume uni koa no namorona ny football voalohany, ny baolina kitra moa izany.